Lo más anombrau sonin los tangus i la infrugencia uropea peru tien muchu d'endígina quantis que salis de Güenus Airis. Mas delo que mos pensamus peru, craru, me figuru la tupa de genti que vesita Argentina i no sal de Güenus Airis. Ave, que'l tangu i el bandoneón sonin una coltura propia, essu está polo craru, i el caraiti argentinu tamién es mu original peru que la huélliga endígina tovía se sienti.